ببساطة أقدر إني أسأل الناس اللي حولي عن هذا الموضوع، هل هم يشاهدون مثل ما أشاهد؟ هل هم مقتنعين إن هذا الشي حقيقي؟ في أيضا فروق بصرية لو تعلمنا أننا ندقق فيها، راح نتعلم نسوي الفرق <hesitation> ونعرف الفرق بين الشي الواقعي وبين محاكاة الواقع.